Los rinocerontis gastan los sus cuernus pa defendel-si, atacal i luchal pol territoriu. Los machus tamién los gastan pa dominança muestral i las hembras atrayel. Los cuernus están hechus de queratina i sonin mu rebustus. Los rinocerontis tamién los gastan pa escarval i estronchal ramas pa alimental-si. La horma i el grandol del cuernu múan sigún dela aspeci. Los rinocerontis sonin animalis mu apoderaus i los cuernus sonin parti emportanti del su defendimientu.